<noise> أختار أشاهد فتح مكة لأنها لحظة عظيمة، ومليانة بالتسامح، والعفو وأبي أشوف إيش لون الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة.